बोटविरुवा फे हम्मरे मानव जैसन ओईने फे सजिब प्राणी हुइलेक कारन तिती ओइने फे दुख महसुस करे सिक्तियाँ। ओईने मनैन्के जस्ते बोल अथवा आवाजते नाई निकारे सिक्तियाँ मने हाम्रे जबफे कुईफे रुख्खा काटी, अगर काटब कह्लेसे ओम्न मह्ती ओईन आंसगिर्ता अथवा पानीके रुपमेहें, जोन हाम्रे दिख्ती। तभिमारे का यिही तितीका जानल जिता की <hesitation> बोटविरुवा फेन महशुस करे सिक्तियाँ।